Biror narsani muhokama qilish uchun vaqt ajratganimizda, bu vaziyatlar osonroq hal qilinadi. Biz bir-birimizni tushunishimiz va qo'llab-quvvatlashimiz kerak.